كنفضل تكون عندي القدرة باش نعالج الأمراض، حيت الصحة مهمة و هي الأساس ديال الحياة، ولا كنت قادر نعالج الأمراض، غادي نقدر نساعد الناس باش تعيش حياة صحيّة وأكثر سعادة و يعيشو طول. والأمراض كتسبب معاناة كبيرة للناس، خصوصا لمكانش عندهم القدرة المالية باش يعالجوها، وهادشي غادي يساهم باش نخفف من الألم ديالهم، والمشاكل الصحية اللي كعانيو منها